نفضل أنو نتمكن من التحدث مع الحيوانات لخاطر هذا راح يخليني نفهم العالم الطبيعي بشكل أعمق و نطور و نعزز من علاقتي مع الحيوانات و هذا راح يعاون في الحمايه نتع البيئه و الحفاظ على التنوع البيولوجي، رغم التحدث باللغات الأجنبيه باهي أيضا لكن القدره على التواصل مع الحيوانات باش تعطيني تجربه فريده من نوعها و تفتحلي أبواب جديدا باش نفهم حياة الكائنات لخرى.